Pudsunudsijaq ommaq väega hüäq. Näütüses kui om vüürüse vaip väega must, sis ma tahassiq tuud väega pudsunudsijaga üle tõmmata, et saanu vaip puhas.